پاکستان چھُ اکھ متنوع تہٕ ثقافتی طور پٲٹھۍ امیر مُلک یتھ تٲریخ چھِ۔ ثقافتی ورثہ۔ پٲکِستانٕکہِ ثقافتی وراثتس منٛز چھِ آثار قدیمہ ہٕنٛدۍ مُقام، قٕلہٕ، استوپا، مزار، مقبرہٕ، عمارتہٕ، رہائش گاہ، یادگار تہٕ عبادت گاہٕ شٲمِل۔ تہوار، ثقافتی میٹرکس، نسلی اختلافات، فن ہنٛز شکلہٕ، اسلامی نظریہٕ تہٕ باقی۔